Pasi t'i kesh shpëlarë thjerrëzat, vendosi në një tenxhere me dyfishin e ujit në raport me vëllimin e tyre. Çoji në vlim, pastaj ul flakën dhe lëri të ziejnë ngadalë. Shto erëza si dafinë ose hudhër nëse preferon. Thjerrëzat do të jenë gati për njëzet-tridhjet minuta.